Bu do'stlik bizga ko'p narsalar o'rgatdi. <noise> Men sizning har biringizdan ilhomlanaman va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. <noise>